जुस एक जुला मेखी होन तो तेथु भितादी एक समाराजिय चुपियेन्दोतेई एसो होई तो सोकना। पीआर हाओन बोलु एक खानी ओएस तो एक जुवला मेखी जो फातुन तेस भिटोडी एक सम्राजिय तो तेतका राजा भुता खतरानक होन ता। तो जो तो के नोकर भी होन ते टेस्की टैंगो भी अपु धुआँ ते।